No mõtlõmist kasutasõq inemiseq pall'o rohkõmb ku kiilt. Ja inemisel või-ollaq näütüses mõtõq, aga ta ei mõistaq tuud uma keele abil välendäq. Mõttõq ommaq pall'o piinümbaq ku kõnõlõmine.